Wor singapore wor olmea bulto ishian kulli kaban kasjirt inama lafsunni hod hindadoo laftunne laf dib ete kabanotuu abotin sagale hoditu nyatii boken gan kas wotum anse robaa muda ak ades shani jaa tolba boken wotum anse robaa.